Jue yë, yë escalera jue yë tyumbyë konajtyë dun ti'i oy ka padayn ko'o naj ti'i oy kanaspadawayn ji'im yë myaj nënyëkabëwëb jadunt's wi'inbëdëp je'e yë tyumbë.